सीलन्क वेअथेर् तु हेरि होबो, त्रोपिचल् वेअथेर् होबो, करन्ग् हगरम् मजद् असे। त अकिने मने उसयु फले हगर् असे। त थन्द दिन मने गरम्, दिन तैम बोहुत् गरम् होबो, अरो रति बोहुत् थन्द होबो। अरो कि होइ, मने बुत्तेर् तु हिमिद् होइ थके। ते तेम्पेरतुरे तु पच्छिस् दिगि ब दिगि लेके जये। अरो तत् किन्तु जने के अमन् मोन्सून् सेअसोन् एत होइ, तत् किन्तु दुत मोन्सून् सेअसोन् थके, ह। एत तैम तु बोहुत् बोरोकोन्दि एत मोन्सून् सेअसोन् अत्। अरो हेतु बेलेक् बेलेक्, बेलेक् बेलेक् मने, बेलेक् बेलेक् हेरि बोरोकोन्द् परे, स्पीद् उप् बोरोकोन्द् परे। किन्तु जुन्तो हगरो पर् होइ, हगरो पर् अत् किन्तु कि होइ, गरम् होइ थके। होन्दिहल् एके रति बिसि, दोस्त प, एकहत पिसत्, किन्तु त थन्द बने हेरि, रति दोस्त एकहत पिसत् थन्द होइ। तित लेके कन् गरम् पर्, गरम् होइ थके नो हगरो कि कोन्ते, कन् गरम् पोलि थके अलु।